Fo bé ha sigui ébeino diamané nga lélé, éuuh pour okhana nkate développéné kéni, kofogna, onta kéfini, bané soune mouli na goligna ti yiméya wala, ogana kéfi ya ni, ona sorou woutou iraga golignanŋa do baténŋa wala euh donc kénŋa kéndo mank mokhe siri, onte kéfini, okha guéme kéffi sou oranta avansséné, wala. Eééuhh kou béni ga daga diaman mpalénŋa kou nga kéffi dononŋa kompo khoro parézample, éuuh iyeuh iye kéfini, ina fo guéb guébé débéri yéréya ode dispe. ssaire ni ntaga, diarérokho, ode sali dinguiro ntaga kén nguéni, missidou, ode djoumo ntaga, oda lécoleni gnimé débéri, donc euuh ode madarssa ni ndébéri, éuh ahh kénŋa passkeu kofo gnandi kén ndébéri. Bon angama ando séré guém kéffi khaga golignanŋa sou kharanta arrivéné, yogoni arrivé ka même éuuhh iga nabour méréné, nabour marano nŋo makhe yéré, épi igue iguér fo kita, bon kénŋa ina nani kouwa khobono ado diokho, kou ana nagana bané réy ana nagano fili réy, kénŋa anta euuh ante fo guébé sirono féy diamané nŋa, anta onta avansséné koundouŋa.

Kén nguébé nŋo makha, igana bogou kofonŋa okou kéfi komp khoro kou, oga lécole ni ndo dispensaire ndo féyou ndébérni, ikou lantakh kéfi noya puisskeu into tou, é du momen keu igueu sagué golignanŋa bane ta ino wala, kén nké labanté, donc, kénŋa ay fo torono lémounou ŋa, ay fo torono khaya passkeu, o débounŋa iy kéréné, éeeh ay fo torono souwa, éuuh fabani gna goléni kénŋa iya foti ni kénŋa, passkeu igadi sara, ima yéré koyiya, igama yér koyiya, idi idaga éuuh diaman mpalé direct donc kénŋa ay fo guéb guébé torono, léminé lantakha yér tounou, wala. Différence neuuh différence ŋéy siri nthiri nkhaméné, passkeu okou gagni télé euuh gounéŋa hakhati kébé, éeeuuhh yakhari nkhasso nguobo nŋéy yougou khasso ngobo nŋéy, omakhamb euuh odioto koukou nthioussou one mé firniya. Bon o diota nké ga yékhini hakhati kébé, kén ŋakhati euuh dans les zané soixante ndiss, béin diota guéb guébé gna gnékhissou kané, iké igobo yogonissou gni yéréya ogana fédé ndébéri, ébein aygnaŋana alay tampilé, tan tandjiké sér yirigana, mpédé mbané. Mé lénki lénki, an mpédé angana gnii yékhini, ane yimou siki nakhati mangane sér tane ni kéff douwa, kén passkeu assouya gounénŋa, kénŋa ad fo toro diamané ké, a khidi bourou, a khidi bourou, o débou kou, i khidinto gnani mokho siri. Kho birénou nguér ko, nguéti fo guéb guébé ina igana daga i dionŋadinŋa, ina kéfi ina khoubou ntaga khoubou frampro, ini fabankani ntaga bien, bon inari inadaga takhou euuh dakar wala nokhou tanay débo, déb i diamané ké débé khoronŋa, intakha fofo sirono ééuuh débi lémou kou, wala koun nlémou gnan ntélé dononŋa iyantakha fofo sirono, kénŋa agnana khidé gna, khidé ŋéy ké mokho siri. Gani, gani mbiré mokhonŋa, ama khoto, gani mbiré mokhonŋa ama khoto, passkeu bon, éeeuh lémounou ŋa kaninŋa, onda daga yilé ngana kéré, an mpaba na woré kha kané, ou an nguida ou an <hesitation> mpa tougouné, khana daga gounénŋa khana daga sokho, éuuh kouy sokhono kouy féyindi, kén ŋakhati angana guiri guili, éuuh size sokhoban sizeur du matin khana daga khana sokho, éééeh ma sali fana, ah sali fana ngana timé khana daga an mpaba touugouné éuuhh ténŋa, kati lakhassara, lakhassara ngana dangui ana daga an gnimé ténŋa, an nthialouma wala kén ŋakhati, foy kiténéy, saloumo kou, ké kagoumé nté ké lono mara gna, an mpaba tougouné té, aké lona afaba tougouné maragna, oka fab, té khoyé kom mara khoré ngana gnémé, an mpa tougouné na fouti i khalé ŋa, ana kéféy. Wala éuuh léminé nthialouma, ana khobonowa ana khobo yiramou, angana khobo yiramou tépouni épi ana ma kou, ana me anga séré sou kou anga nkhawa kounou ana kou, kho an mamani an matougouné ni, ana fokiniya wala kouténŋa ana khobe yiramou ana éuuhhh habiyé téy, ana gniramou londi téy yiramp nthiourou, salé ngana ri, alantakha séré gnagana sale féyé yiramou. Gani okou gni biréné ké mokhowa, okou ga télé lécolou ŋa kén ŋakhati, ébein guil guili anga sino toumi éuuh wala nte kén ŋakhati, éeeh lémina lamane moyin de sizan, an téy, ante tél lécole, angana kigné sizan, ma kati séttan gnani ana daga lécole, angana daga lécole ŋa en plus lécole mégni débé ké itéla nkhalifa sé nokhouwa, angana gni télé ando, yilou ndo féyé éuuh foute moulé ado khati kén ndima nani nŋo makha, éé foute moulou nŋo makha, é komeu oga sokhono, fouto nŋo makha odi na daga, ona kini o diatiguiye, owa angana yankha, récréation ninŋa oubien angana yankha hakhatini nŋa, béni anga nte khaw kharan ŋa, ana daga ana yigué ana fogou, problém ntéy, kén ŋakhati sokhoyé nŋa fo sirono mokho siri, ééh o gobon nkha ani, yo wathia léminé ntakha kaninŋa, assoussou daga, wééé kani nkhidinto gnani.